Tɨchɨ nko iꞌa ne tɨchɨ kueꞌentu i ché ne io tɨchɨ tína viꞌa ne dama cí ña na váꞌthi kantée tɨ viꞌ a ne tɨchɨ nko ne i tɨ́ chɨ iváꞌá ne ne natáji nko da viꞌꞌa kanatáji chí nga nee ne i váꞌa pero i vátɨchɨ tína che ne váꞌci váꞌa xei kuenta i e xéꞌne ntɨ tɨxhɨ chí nga nee i váꞌa viꞌa ne tɨ́thɨ neei neikákai vevií ja ne kañēꞌe ɨn kakuxáꞌvi dií ja ne kakakuine í a naxéꞌne ntɨ ve ci vá chi váꞌa xei ti kuii kaj u vita miná vi īó vita mina tɨtɨ́ vita mínantákan ne váꞌchi váꞌa ikāju tɨ́chɨ pero í ña ña ngakuici váti váthi kakuntée tɨ vi vá váthi kueꞌe bonú kantio kunuu ne itɨchɨ ne ne inakataji dá viꞌꞌantuꞌu nátaine ntɨ via ne dií ne váꞌchi váchi o kɨtɨ tɨɨntáku vi kɨtɨ i nga naxe í tɨ i í na váti kuēꞌe xi kiꞌo ntio kunuu ne káda kada kadiáꞌvi vá thi xika kakai vi í nga né te tai ngo ne ijua le váci kantio i kunuꞌū kuéꞌen chi ngo má ñitoko nuu ntoo vi kaꞌni nko kaꞌní nko tɨntáku vi kaꞌni nko ɨn ntɨꞌɨ kuéꞌen chi váthi kueꞌe bonu ntio ivi dukuā ne dá kane dá kanteꞌ i ka kadiáꞌvi. Dá kada ika diáꞌvi kada váthi vaꞌa tɨchɨ kaívi vi vií a ne tɨtɨ́n ne ñaꞌa ne mii kueꞌ ja tɨxɨ hi nganáta ña pero ci ta kaatakaíka kaꞌan ko áváti vá ti kueꞌechi uun ntioxi vá ti kueꞌe kunūꞌu kueꞌen ching maa i tokoo kaꞌni nko ntɨꞌɨ tɨɨntáku vi ɨ nɨꞌɨ nɨꞌɨ ne tɨɨn ntáku vi ɨn ɨꞌɨ kantio ínu ntoo vi kii káꞌa inguáka kíkáꞌ u kunoō ntee dinchii kai duko ña kakɨɨn davi ne dɨkoo kantio í kúꞌñú vi kanio dɨkō ne vái vá thi nti ka nuu i pero ti vevi ja ne vá chi voꞌ io nte ñáꞌvi i i i kueꞌe ɨn ne nánta ne ñaꞌchi váchi uꞌun sientu uun kajá ñi ne rɨváꞌnu īó resultadu ña í pero ti lo kēpáá sa ne váchi kueꞌé váthi kueꞌé nio tiempú ntio tiempú ntio ita inguvi tiempú ntio íkun nu ngo má ñivi nu ntoo vi kuéꞌe ntodongó vi ntɨꞌɨ xá ka ne nakuntóo dinchí vi tokó nateꞌyú ntɨꞌɨ̄ kikáꞌa inku xáka vi kiikáꞌa ingu nakuntóo dinchí i kiikáꞌa inku toko dɨko ne káan káan kue sepá i ñata í toko dɨko ne inkanateꞌu cáká i inkan nateꞌñu ñá ka toko ñaꞌ míi nte dé ne dktoko ñ ñakunuu ntii xáka i ne duko. Toko nanateꞌu din cii ɨ tɨ̄chin nká ne kuéꞌe kuēꞌén chi vá ti vá thi iō chunu i ero tí nakaꞌne ñaꞌ in vá thi voꞌio nte xaꞌvi i kaida viꞌ a kantûꞌú ne vá thi voꞌyo nté é xaꞌví i kadɨ aváꞌ vá ti īó e dɨɨ kakānainú dɨ kakanaginú perō tí vóꞌoio kuéꞌén chi nte nte xáꞌví xi per ti kuéxi uun ntio i kuéꞌec un cí nté ñēꞌe takaínákaꞌan ko ne kunūꞌu kuéꞌén chi njo mái ce kantio i duku ntóo dokantio kuingo ñikiꞌo ne vei ɨn ne chín ka kutāvi kai ka kuiꞌ ita i ne íꞌ kuioꞌo che kutāvi doko ñaꞌ nakéte itá i i eti de tiꞌne ɨ ntɨ̄ꞌcɨn ita inakéte ne dɨko ne ñañañaꞌa kai tɨ́ chi i ne duko nedɨɨ kaxi ka kakai diuꞌun ntio ne diuꞌun ntio tokoo kuikuiprovechar tɨchɨ ce per ti takainákaꞌan ko ne prnī módo nantuku nko ntíko ntíko tokoo vingo cosecar tɨchɨ ce top ini módo dɨkōo vá ti ꞌkuēꞌe gastún ntioxi.